<hesitation> kɨtɨ a tu naa ini yuan chi na ku <hesitation> in vilu na kuú taka niiñi na ku taka kɨtɨ un chi tu jatain itna chi ka saa je'en jo ni kivikoy ini vee te ka saa je'en te yuan kua tu jantaan inta vilu niiñi ta ki ñua chi tu tu ja jaintna.